Ma olõ kuuldnuq, et Itaaliah om väega harilik võttaq egä söögikõrra kõrvalõ klaasikõnõ veini. Ma tiiä, noh, sääl om külh sääne lahjõmb vein, aga ma tiiä, et nä andvaq toda ka noh, sääntsile noorõmbilõ inemiisile, mitte või-ollaq peris täüskasunuidõlõ, aga tuu om sääl tävveste normaalnõ asi.